Siz oila azolaringiz bilan dengiz bo'yida besh o'n kun dam olishni hohlagandingiz. Va bu orzuyingizdagi tatil haqida haliyam esingizdami. Qachon uni rejalashtiryabsiz chunki bu judayam zo'r hissiyot deb o'ylayman.